Ñ'atao hoe jiro fatao am-poso moa: -Jiro kelikely andesin-teña mandea haly. Manahaky anizao teña lafa mandea haly reñy: -Hipilian-teña lala na ñy raha maikiky mbañibañy, zay ñ'asany ñy jiro atao am-poso.